כ'וואלט ענדערש געוואלט קאכן און עסן אינדערהיים ווי ארויסגיין עסן אינדרויסן, וועגן די עסן וואס מ'קאכט אינדערהיים איז געזונטער ווי ארויסגיין. כ'וואלט נישט- כ'מיין, איך קען באשטיין ארויסצוגיין א פאר מאל אבער פאר יעדן טאג וואלט איך געוואלט קאכן און אויכ'עט די גוטע געפיל פון קאכן די אייגענע עסן און דאס עסן איז בעסער ווי ארויסגיין און עסן, עסן אינדרויסן